Kisirka, sahanlog adlina khamsa silika oud toskolgo edi dijengar logoni domida weznosa ushename, ya balastik welogo, ya kashelogo, taban in kisirka domekangoni wekon tawo ushen wekon dorak tawolakini ushename dummeda edi khamsangarka harrikename, wezninanga firgkangoni kulimatuwaterka edilog wezninami erkotwotidi.